Uya kuyo utoto rile tangu ngawonika kalie miyalika kwanza shule, hima shule kumbukumbu yakuya shule ngi yete na ngile kunda sana maana fiba mwaka wa elfu moja miatisa na istini na tisa. Kumbukumbu ya kwanse vemkola niyalika yalika le mfanya ngaishi maisha venyi tafouti nalang lelera nao kwasabu viyertia katika undu usima na ndio maana lingi mringira likasi kalia hundu uzima